Lesdi Rom <hesitation> ndi ndenno ndi wangiti ko ndi mahaama nder ndungu mawngu ko hewta wargu annabi Iisaa alee yisalaam ndemboo mahuɓe ndi kamɓe ngoni Roomulus e Remus.